Pues na rnia ra numero re este queity ga rcheld zack dinu ni dixza pa, rnidis nú ni este, cien, noventa y nueve, noventa y och, noventa y siet, noventa y seis, noventa y cinco, noventa y cuarto, noventa y tres, noventa y dos, noventa y uno, ochenta, ochenta y nueve, ochenta y ocho, ochenta y siente-ochenta y siete, ochenta y sies, ochenta y cinco, ochenta y cuatro, ochenta y tres, ochenta y dos, ochenta y uno, setenta-setenta, setenta y nueve, setenta y ocho, setenta y siete, rh ti dis nan queity ru rchel zackdya, queity ru rcheldia ra dixza, ra dixza ra numero gy.